दवाई ने ते इंसान पहिले की तुलना में अब ज्यादा जी रहो है, जाने हमारी सोसाइटी बहुत तरीकन ते प्रभावित करी है। जैस के जापान देश में वृद्ध जनसंख्या बढ़ गई है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ग्रोथ आए गई है, ज्यादा जीवते लोगों के पास जो है शिक्षा के काज टाइम हटुए। करियर के काज टाइम हटुए और अपनी ग्रोथ के काजेयू टाइम हटुए।